Biby atahôrako, <hesitation> valavo. Antony atahôrako azy tsy haiky fô za ka fa mahita valavo efa tafilefa edy, tafilefa mafy aveo faharoa sahogno, natahôrako sahogno ndreky, afavy nirafotro tamin tagnana nahy sahôgno aby reo, de lasa zaho ka fa mahita sahôgno igny efa mahatsiaro lai nirafitry tamin tagnana nahy edy de lasa atahôrako izy.